Yeah <hesitation> like for my it it it depend on ley size of the family so like for my owner house when we na having rice when we na if we na get rice in ley house by bag we can buy it so we can spend like five hundred for food a day so la five hundred if we na having rice for ley whole month you will multiply it by ley seven and then seven by four so that ley kind na like ley amount we can spend when it come to money for whole month.